Minutes avao aloha gn'ilaiko. Roapolo minitra dafa vonona aho nofa maraindray gn'andro. Ah dimy minitra mandeha amy wc, dimy minitra mandro, folo minitra mampiditsy gny kiraro, gn'akanjo sy ny tariny aby, da mandeha. Roapolo totaliny.